Oyi va marok mu be ya nɛ o we remarke mu'a ba cama zinobe o yan i zo ba zun zu'i han tapira ma mu berara cururu we a in ba zun'i o bɛ ma ba tapira wa jɛ ho yoro fanbɛ ho dimiyan fanbɛ sisanɛ